<hesitation> Aminah aloa tsy voatery mifandray gne eritreritry sy gne zaka avokigne vava, fa misy fotoa e raha nieritreresitena navokagne vavatena da misy koa fotoa raha sy nieritreresitena navokagne vavatena de misy koa fotoa zany oe a <hesitation> raha sy nieriseretinao sady tsy navokagne vavanao.